لو بتخيرني يا صاحبي بين بتزا والمثلجات راح أختار البيتزا أن تكون هي المؤن التي موجودة لا تنضب، لان تلك بتجا نستعملها في الطعام <hesitation> أنها تفيدنا وتغزينا أكثر من المثلجات، لأن ثلاجة تكون للترفيه أما البيتزا فهي للإعانة على الحياة.